kaŋdoba kǝ pe taanɨ wǝǝ pɨ lée kpii safweye rɩ rɛ kɨlɛɛrɩkǝ rɛɛ kɨtiitiikǝ rɛ wɨ lo oŋuŋkǝ oturu ǝ lǝ fɨ e le kpii ko oturu wɨ la taanɨ.